أختار <noise> قوة مساعدة الآخرين قوة الشفاء، لأنها بتساعدنا نعالج الأمراض والإصابات وكلها كثير كبير على الناس، تخيل لو باقدر أساعد الناس ألم ومعاناتهم وكل شيء يبقون في الحياة ويتخلصوا من الألم هذا.